खाने के सुरक्षित रूप से ग्रिल करे के खातिर पहिले ग्रिल के अच्छे से साफ कइला, ओकरा बाद अच्छे से ग्रिल के धूप में सुखाला। ओकरा बाद ग्रिल करते समय ई बात का ध्यान रहे कि उचित दूरी ग्रिल से बनल रहे, फिर खाना के अच्छे से ग्रिल करके खाना के अच्छे से पका ला।